Eha, ene isen, ehan ihino ihin era eha ene isen ehan ihen nor, <hesitation> elen-len, <noise> ihino <hesitation> igbe okpa-yan-igbe pamyan eva pa-yan eha, pa-yan isen pa yan ehen, pa yan ihe nor, pa yam yam-win, pa-yam owoo opa yam ugie <hesitation>